Araiky, telo, dimy, fito, sivy, araika ambin'ny fôlo, telo ambin'ny fôlo, dimy ambin'ny fôlo, fito ambin'ny fôlo, sivy ambin'ny fôlo, araiky ambirôpolo.